कैंची एक काटे वालो उपकरण आयें कैंची से काटी जाती है। चीजें जो दो विपरीत धातुओं के ब्लेडन के एक दूसरे से जोड़ी मिलाकर बनाई जात है। कैंची में धुरी पर ब्लेड घूमत है। जब कैंची के हैंडल एक साथ लाये जात है। तो ब्लेड के नुकीले किनारे <noise> एक दूसरे के खिलाफ फिसलत है। और कटत है कैंची के हैंडल का फुल क्रम की लंबाई ज्यादा होने पर। काटने के लिए कम ताकत की ज़रूरत होत है। कैंची से बहुत सारी चीजें काटी जा सकत है। जैसे कि कागज काटना कार्डबोर्ड काटना धातु की पतली पन्नी काटना। कपड़ा काटना रस्सी काटना तार काटना। और बहुत सारी चीज़न के लाने उपयोग होत है। कैंची आम तौर पर धागा भी काट सकत हो। कपड़ा जाने कितनी चीजें काट सकत है। और रोज़ाना की चीज में उपयोग भी होत है। रोज़ाना के काम में उपयोग भी हो जात है।